Nafɔ xɛsɛ tʋnʋ kapita ayɛtʋ alɛnɛ kɔmayɔ ʋtʋ kɔmɔ kɔmɔ kpɔdʋ nʋ itsʋ bʋakʋ ɔmalɛ mʋ itsʋe namaziali mʋ afɔkpa ikpɔɛʋlatsɔ alo afɔkpa ɛkplɔ alo afɔkpa ɛkʋvlɛ kʋ amʋnʋ itsʋe ɔnadʋ ikpala momayɔ ɔtʋe bʋakʋ ɔnebe fʋfʋa kɔmakakʋ nyama itsʋedʋ la kɔmayɔ kpɔ dʋnʋ itsʋe bapɛ kɔmekele tatɛsɛa kayixla mʋnʋ itsʋe esetʋa afɔnayɔ ʋtue mɔ ɣʋdʋ namɔ li tozʋdʋ namɔɛ lia lamoyadʋ mʋ itsue la mɔka kpɔdʋ blewʋ blewʋ blewʋ kɔma kpɔ dʋ kpa komewi dɔk mʋ kɛma kpɔ tatɛkʋ wani dza kplodʋa mɛya fʋsʋ ʋ amɔ yɔlɛ mafʋsʋ <hesitation> ɛkʋ kpʋtʋe dʋ mayɔlɛ lapɛ mɛ ɛkakpɔ ɛkʋɛdʋ bʋakɛ maxa nʋ ɔwiɛ ayi netsea mɛ afʋsʋ asʋɛ mafʋsʋ ʋtʋe kʋ itiɛ bʋakʋ ayɔ asʋɛ kekpɔ itsʋe <hesitation> ɔyʋɛ la mɛyakɔsʋ nʋ ifʋ tinya dimalɛ kifo tinyɛ lɛa mɛfɛ la mayɔ ʋtʋe mɔ dʋnayili ʋtʋ didʋ kʋ wafɔ nazɔ nʋ afɔ nayɔ tatʋ ʋtʋe layɔ kpɔ ɔwiɛ mayɔ tatʋ ʋtʋ lamɔdʋ kitiɛka kpɔ ɛkʋ la mamʋ ɔwiɛ ɔka sɛziali ɔka sɛziali.